Kua baaporenda, Argentina jaeko tëtä guaju Sud Americano, <hesitation> kuape <hesitation> mbaetï se aikua mbate mbaeko jaereta jeko omomoe hasta kua momentova, jaeñoma yande yaikuague ani se aikuague, jaereta mas <hesitation> ojo mbaraïki renda rupi, mbati se aikuakavi kiraiko jaereta, jeko hasta el momento omo mantirne jare om0omae jukurai oeya superetava.